פא ח’קיקה מא, באלניסבה להאד אלק’דיה דיאל אס-ספאר ללפארסה, מאנקד’רש נדרהא ח’ית אנא ע’נדי שוווי דיאל קלוסטרופוביה, מקא מיכ’נד’חדש אלאמאקאן אלמגלוקה ו מאנקד’רש נ נספאר ללפארסה, נכס בלאח’תנאק ו נק’ס פ אלאוקסיג’ן, באלניסבה להאד אלק’דיה, ג’יר עאפנא מונה.